الأدب مهم لأنه ينمي الثقافة والتعبير عنا وعن مشاعرنا. يخلينا نفهم تجارب الناس وحكاياتهم، ويقوي قدرتنا على التفكير النقدي والتواصل معى أفراد المجتمع بطريقة مهذبة وصحيحة وهذا من دوره يعكس صورة جميلة عنك وعن مجتمعك.